हमे जे कच्ची मशीन भी रखले फिरिजो पंडी तो से 6 7 महीने तक खराब ना होन। या जे सीटिये मची होन सो 5 दस मुंज जांदी खराब हुई। फ़िरिज़ो पुंडी टीबी रोंडा कच्ची मची जादा टाइम लग काहे से कि फ़िरोज़ ठंडा होन।